ஒரு மெட்ரோ நகரத்தில், சாப்பாட்டு விருப்பங்கள் பெரும்பாலும் பரந்த மற்றும் மாறுபட்டதாக இருக்கும், வெவ்வேறு உணவுகள் மற்றும் விருப்பங்களை வழங்குகின்றன. மெட்ரோ பகுதியில் சிறந்த உணவகங்களைக் கண்டறிவதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கே: மெட்ரோ நகரங்களில் உள்ள பிரபலமான உணவகங்கள்: ஃபைன் டைனிங்: சிறப்பு சந்தர்ப்பங்கள் அல்லது ஆடம்பர அனுபவங்களுக்கு ஏற்றது. மிச்செலின் நட்சத்திரமிட்ட உணவகங்கள் அல்லது நல்ல உணவு வகைகளுக்குப் பெயர் பெற்ற இடங்களைப் பாருங்கள். சாதாரண உணவு: நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினருடன் தினசரி உணவுக்கு ஏற்றது. இவை தரமான உணவுடன் நிம்மதியான சூழலை வழங்குகின்றன. தெரு உணவு அல்லது உள்ளூர் உணவகங்கள்: பெரும்பாலும் நகரத்திற்கு தனித்துவமான உண்மையான, சுவையான உணவுகளை வழங்குகின்றன.